Yandemokandiko yaja keti yae erei añeteteno jaaeko ipuere ko amovece ko mbaraiki jekopegua miramii peguaño ñae yaja, aramoete te yaja iru teta koti, erei seveguara ko jae ipuereko aja mopeti yaji ñavo, mpeti vece no erei ko jae jokua ikavi